Iispääväle mõtõldõh tulõ mul miilde korvpallimängmine, selle et iispäivilde mängimi mi koolih korvpalli klassiga. Tuu om allõs seo aasta sääne vahtsõnõ asi.